ارے بھائی، تیرا موڈ تھوڑا ہلکا نہ ہو تو کیا فائدہ دوستی کا؟ ہاں یار، پر سیریسلی، آج کے دن اکتم بیکار جا رہا۔ تیرے جوکس نا لائف سیور ہے، بس بس بس، زیادہ تعریف مت کر۔ ورنہ میں فل ٹائم سٹینڈ اپ کومیڈین بن جاؤں گا۔ ارے تُو بن بھی سکتا، تیرا سینس آف ہیومر اکتم زبردست ہے۔ ہاں ہاں، اور تُو میرا پہلا اور آخری آڈینس ہوگا، کیا باقی لوگ مجھے سٹیج سے اتار دیں گے؟ ہاں ہاں ہاں ہاں، نہیں بھائی، میں تیرا فل سپورٹ کرتا ہوں۔ چل، ایک اور جوک سنا۔ ارے جوک کیا سنو، اصلی مزہ تو تیرے ایکسپریشن دیکھنے میں، جب تُو ہستا نا، آخری چھوہ ہوں، مجھے جگتا۔ ارے وہ پھر میرے ایکسپریشن کو بلا رہے تُو؟ ارے نہیں ماما، چل مارو تُو۔ میں جوک مارتا ہوں، سنو: تُم ایک بندر تھا، وہ بندر تیرے کو مارنے آ رہا تھا۔ ارے وہ جوک ہے؟ یہ کیا مسخرہ بنا کر رہا ہے؟ ارے یہ اس کو بولتے رہے بھائی، جوک باہر جان دے، باہر چل چل۔